فتح الباب ولقى ممر سري يوديه إلى عالم مليان مغامرات. في هالعالم، تلاقى مع مخلوقات غريبة وربع جدد، واكتشف أماكن ساحرة. كل يوم كان فيه مغامرة جديدة، والطفل تعلم االشجاعة والصداقة. بعد فترة، رجع لحجرته ومعاه ذكريات ما تنسى وتجارب غيّرت حياته.